हम कई प्रकार के वाद्य यंत्र के काम करेके तरीका के बारे में जानीला, लेकिन तुरही कैसे काम करेला एकरे बारे में हम ज्यादा पता नहीं कइले बानी। लेकिन शायद तुरही बांसुरी के एक प्रकार होला जेके एक ओर से <hesitation> मुँह में डारी के हवा फूँकल जाला जैसे ऊ हवा <hesitation> ओकर अंदर जा के हर ओर के दीवार से टकराले अउर अलग-अलग तरह के आवाज <hesitation> निकारले। एके बजावे के खातिर एक बहुत ही संतुलन भरा फूँक चाही। ए एक अइसन वाद्य यंत्र बा जेके बहुत अभ्यास के बादे बजावल जा सकेला अउर एकर आवाज निकरले के बाद बहुत मधुर होला।